أشتغل حوالي أربعين إلى خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، والإجازة آخذ يمكن ثلاثة أسابيع إلى أربع أسابيع بالسنة، مقسمة ما بين إجازات قصيرة وأحياناً طويلة، فالإجازات متنوعة من القصيرة والطويلة.